Ekyengyakya ngakyirya omwangyakya saha ngisathu. Ekye ekyelunch ngalya yasaha munani ngabiwunza emibiri yayi, ekyekyiro ngakyira ngasaha isathu syekyiru ngabiwunza eri- iningayakesaya